الطفل كان متحمس جدا ففتح الباب ولقى نفسه في مكان غريب المكان كان مليان ألوان زاهية وأشجار عملاقة، والطيور تغني بأصوات جميلة، تكشف المكان وفجأة فيها كائنات غريبة تتراقص وتلعب، كائنات كانت ودودة وبدأت تكلمه عن سحر هذا العالم وكيف أنه مو موجود في عالمه طفل عاشت بالسعادة والحرية وبتشوف أنه عنده قدرة على اللعب مع الكائنات، قرر أنه لازم يرجع البيت بس عاهد نفسه أنه يرجع مرة ثانية